Ká laig tiempo la jeig lá muo shoi ná cuáin nah joh máig áh kih tsá sáh maig áh laig mu chá tsá aum tsá óh áh aum tsá tsa misa aum tsá óh chí caum, aum tsá óh chí zain jo aum tsá áh raum ni tau tsá jain. Jó muo múh chá tsá jó laig úh áig tsá jó lai áh óh chi caum áh oh chí zain aúm tsá tsai jaíg jó áh óh chí caum do gi aúm tsá chí jaim aúm yiu tsá kó cúo jóh. Caíg tsá múh yíu jó áh óh tsá misa dóh jóh kíh dó ñoin tsá kih ni chaí tsá kih muo búo tsá kih jó áh laig muo taí tsá ain aúm tsá áh tsá misa áh yiu y yiu jóh yíu kó áh cóu jo caig mü caig máh jó caig óh aum joh maih múh chá tsá main óh záh la eig maih-oh-oh muo cau óh éh óh müh bá lá laig la noh zá óh mu la noh áh ni-áh ni yieh tsá muo cau áh ni aum tsá mú óho muh joh éh záh cá laig ká lá muo gá cuá na sáh ná óh éh main óh chí zain maín óh chi caum maih óh tsá misa maih óh yiú laig tsá kieg chía jo neh jo uo áh óh caih jaín la mui joh caig aum tsáh jó ngi múh oig tsá ain joh la choi tsá joh noh cúo báh paí. Jó éhjo éh óh mu záh ká tiempo la jeí main óh záh cá laig main óh aum tsáh main óh. Kim muoh buo tsá kih ni tsaí tsá tau tsá muo buo tsáh jóh kó áh joh óh laig muo taí tsáh jo aum tsá óh tsá misa jóh aum tsá óh chí caum, aum tsá óh chí zain aum jó áhh joh muh zá ká tiempo la jeí ká laig áh la no zá maig óh muh maig muo caú maig ni oig la joh jo la noh jóh áh dó ba naí leig cóh gia oh óh zá maig tó lá eig jó ká laig joh zein maig tsá kieg pai tsai maig kieg choi jóh éh taig loi óh éh muo bu laig záh bá muo buh bá rai tsá báh, báh presión báh áh-áh muo buh azúcar toi tsá muo buh róh joh-joh noh óh éh záh áh la joh tiempo la eig laíi tsá kieg zein la eig chaum muo áh jih tsá misa ñoin zá ñoi tsá misa yiu oh tsá sein íh ni joh ain roi la joh. Jó chaum muo tsá la jeí tsio oh muo bu laig ni záh áh muo bu róh presión báh muo bú azúcar záh ká laig áh chaum muo tsá oh éh aig fuo báh áh join tsá báh jau aíh báh áh búoi tsá báh lá laig mú noh. Aín zá muo bú áh-áh roh presión áh naig oin tsá koh oin tsá láh óh bá oh ñin tsái tsáh bá óh úh oig yaí tsá báh óh naí zá óh muh ni aum tsá la noh óh joh-joh ñi chaum muo tsá lá eig lá no ni zein ká shoi káh ní óh ñi éh gi ni loi, óh ñi éh gi muo bu ni zá lá chá ká íh zhaí ká óh éh aí ih paí tsái do sein gi íh laig muo íh choi íh laig muo. Íh-íh oh éh aí loi jóh laig áh joh laig ká tiempo la eig jaú cha laig tsá kieg ain laig tsá kieg chía laig zá yía ká cha jau ain áh-áh cáh laig tiempo la jeih ain shía ñi já óh muo shia ñi já main já la noh shiu tsá yaí éh óh muh shiu tsáh éh loi tsá éh búh chá tsá éh jo lá chaum muo tsáh áh aum tsá óh aum gi tsá áh joh laig ká la eig go la noh áh ni záh óh múh noh pé oh éh laig báh áh-áh sein gi íh ñih láig ni toi gi óh mu gaum tsá lá bá áh óh múh lá bá oh-óh áh láh éh ni toih gi gaum tsá joh tsá-tsá shoi zein noh íh tsá naí joí gi la jeí tsá kieg sein la jeí jó taig muo mu maig mu óh naum muo maig kih óh chá tsá maig áh óh yiu aum tsá yiu cóh já cúo. Kaig shiu máh chain kaig shiu ain la mui caíg shiu óh aum joh la jo áh ni-ni cuáin tsá zein tsá shí ngi pei tsai tsa zein ká la eih áh cho ne jo éh loi jóh éh lá noh áh ni buo tsá ni shía muo bu shía záh ni laig jo ni-ni chaig muo buh zah ni loig shía la óh mu aum tsá ni loi máh muoh gi dio joh nih noh já léi tsáh lau ain cuó. Taig gobierno noh óh éh óh muh lá báh taí ni muo muh tai lau tsáh lá na ni tai joh ni no óh éh shía li lá oig tsá shía la úh oig tsáh tsá fuh tsáh tsá sein la cóh fu có li zá ná cuó taig lá joh áh jain toi tsá kieg ká laig do main chá tsá kieg záh lá eig noh áh ni-ni jé lau chá lain tsá cúo jáin cúo fu dau ain cuó bu aig cuo úh tó cuo uh muo cuo úh yiá jain aíg cúo taig jain cúo noh jain aig cuo taig aín buó jain áh múh chá nai faí chá nai zá ni fu laig múo íh zá ni fu chá la có fu faig gi ba fai áh lau dau joh faí oh chá dau óh íh caum joh faí oh chá ih caum joh lau la cain fu láh bá la jé la bá li gaí yiu muo aíg ain jóh faí oh joh faí jesus zaín. Jóh ni lóh jaín záin faí jesus óh jaín tsá yaí áin tsá yaí bá múo éh loi tsáh bá muo éh góh-goh laíg tsá muh chá cháh naí faí do óh fu daú jo fái óh íh-íh féi tsá joh óh sein faí jesus tsa mu chá fu dau jóh áh fu gain láh joh gi íh caum láoh gi noh la oh gi oh lau íh zaig muo main chí náh laú náh joh tsá chí zái náh chá tsá ká tiempo la eig jaum tsá chí jain jaúm tsá sein íh caúm jain jaúm tsá noh jain jaúm tsá zein úh jain aín úh tó jain jo-jo no loi láh zaí fuh. Jé lau fu mui ní gá náh muo ni gá bui tsá ká laig tiempo ni-ni gá la záh müh jaín óh ni já buí ni gá tain ni já gaí óh ni gá bui tain gai tsá ní gá búo tsá sein san martin jó ni já búo muo fu oh muo ni gá búi.